﻿Nkaanye <hesitation> kugira ngu ndi omushaho, ningira nti ahamwe sente yes nizibaasa kureetera omuntu kushemererwa kandi ahandi nizibaasa kutamureetera kushemererwa tikugira ngu buri kimwe kushemererwa nooba noyetaaga sente so mukumariiriza ningira nti tikugira ngu buri kimwe nikyeetaaga sente kuba oshemeriirwe habwokuba nyowe nkoku ndi omushaho ninkira kugaanagaaniiraho nabarwiire bingi omwiirwaariro namunonga nkabakazi abari omubufumbo, kushanga omukazi ari omubufumbo ayine sente kwonka atashemeriirwe kandi oshanga oriya atiine sente kwonka akozire ki, ashemeriirwe so nkanye ningira nti sente tekagura buri kimwe, tekagura okushemererwa. <hesitation>